Karazana pataloha: misy ny short a izay anaovana rehefa amin'ny andro mafana, de misy ohatra hoe pataloha velondrirana reny, reny zao ho an'ny lehilahy, vehivavy koa misy manao azy a <hesitation> rehefa hamonjy lanonana mihaja reny, de misy koa ny hoe pataloha jeans, pataloha jeans moa zany a afaka hoe ho entina mianatra, miasa, mivoaka mandehandeha.